Amusam musam ngayewu, ma bəi sak yiigyollu, ma nyangbəi gubuk'ung ma gubuk'əiwu, sai mi nabba. Gyak kuma mɨn lak nabang- nabangnga, ma samsamangnga, ma zamaəiwi, sai ami kwak bəiyaha, mi kwak gin nyima, mi kwakgin kpaba, gyakyəi ma har ma kwak'ha aham moi. Ma gwakhaye zam moiyu, əi hi nim tuk'a, hi pilitra, ha biitrewu sɨ nyina, sa nyiiyewu mi səuwa, mi maka mi piitra mi wutra kin lukdi mi amiina kwal. Ma ngamiine kwallu, gu ma tiei shaai miginu, ma kinha pain mi swak'aiya, ko mi dangmina a faan nim nasara dang hi nok'a, nok'əiwu, mi aminna kwal mi pok'otra, ma bəok'ətrewu, mi yukmiyana midak pasatraha mi wuthana gefe. mi dak pang punungnge mi wuthana tək mi kɨnna, mi wuda wui, hi sherara, a zwarewu, mi tieya, ma zwarewu, mi tieya, ma tiei hayewu, mi yirhana, hibishai kenang. mi pi buk'ami shina Amma abi ni gu maa pi zongkong miginu, ma bin pi zangkang ngu kumawa, ma yittiyiita nyim- nyim mwaanas pang mi ma khinga mi tiəihana, dəb mi wutda pyina, ma wutre pyinawu, mi dang migina a faan nasara, dami nok'a na, maa nok'əiwu, mi amiinna amiyitda, gyak ma wut yeast, ma wut yeastsewu, man yillang pauda, ma wuthayewu, mi kiiyakhana, mi zuk pyok'asha a dək'əiwu, mi wut kəi zangnga za dəb, maa wut zang'ngəiwu, mi wut kəi sugana za dəb, ma wutrewu, sai mi bak mai wangnga, mi bak gyiyongnga mi bak nyangsɨna, mi paar wuiya, ma baar wuiyewu, mi yit tang'al giyong pangnga pyina. mi nyambəi dyangnga. To aye pang tulmi zongkong, zongkong gu kona taa kuk'ung tɨ shinaawu abi ni gu maa tiəiha tieigungnga kumawu, ma ngamizaye kwala maa kyokha, gyak a kyok mi ledong yib, gyak a kyok mi yoorok yib, maa kyok'əi wu hi soona, ye zheya, mi paana, mi wudda wui, si pyalla ha byallewu, sai mi suna, mi tala, hi paar swama, koona, amma min lak talang a dak'dak taal, ma tal a koomyəi sɨ koona ha na Kona hann ganewu dangmizana a faan nasara dangmi swak'aiya, ana, maa zwak'aiye aye fadi nesa mi woba mi amiinna kwal mi kɨiyak'a, gu ma tiəiha man maiya kawaiyu, ma yeb ki buk mi tiəihana bəom hina kin tang'al, man maggi, man nak, man tang gyak kigu nim zamani gu ma tiriga miginu. Amma məi daawu, ma tiəi mi wang ha zwaare sɨ nyinnəine mi sui wang, mi suiwanga mi tuk'a mi bitbat. kəi nak'aza mi shina, maa yis ko shan kenang. Amma a yingewu, yii obəi, yəi zheyə. Gyak kumawu, ma pigin buk, ma pi gin buk'əiwu, maa yir yii gyol pang pyigook sɨ tiəiya ha, piwu mi sunhina, sai mi pi buk'a, mi wut gi timatura mangi bikɨnung, mi wutra pyina mi buk pangng migin, man ki kaye buk kowai, ma yebong mi yem kaamosina, mi pi buk'a, kəi səu gukuk'a ma mi wutra pyina. kyib gukkuk'a ma mi wutra pyi bak pain mi zu shangu maa tiəha gin yingewu, maa ma wutrung kəi səu gukuk'a wu, mi wur pyina, kəi kyib gukuk'awu mi wutra pyina amma a guk lagaiyu, kab dei ma pi iya tiəiha pain. A shashi yiigyol kenang. Gyak kumawu, maa boi ni gwatə migin. Maa zwak'aiye kin mwanus gu mi dangmiga dami swak'ai hanawu, mwaanas gu gwame suak'aiha mi tiəi shaaiya migin yuk mi təi zongkongnga miginu, to yii ti daas, ma pi iya boi gwatə migm, mi boi gwatena mi wutra a pyi gook mi wak ki ɓuk'a a pyina, man ki wanda man wang gu kuk'awu, mi tak kəi wang mi wutra pyina. to ma boi gwati migin kenang. kab gwa ni amfani yii gyol. ma sakha sak'a wana, ma pi ampani pina mi za, ma pi gaan pina mi za susai. ma nab yii gyol pang, gyak yawanci gas maa nabsa kin lyong maak, mi ami polla lyong amsonyim, gyak kuma ma nabsa khin lyong ngyagi ami polla kin lyong ngmas, gyak kumawa alak pinung kɨn lyong ngimas pnag ha gyok'ung har gull man lyong ngimas taak nyim ya ami səuhami makhina. Amma pangu habi ɓangngu, kɨn lyon amsonyim hi piye ya he dəb gimyessa a kusum, amma kab mayisha ko yiigyol. Yii- gyol pang sɨn kashi- kashi. Gyakna ɓwallangngi gyakna kəook'a, gyakna kumu min dəidəi pyi tang. kab niyii gyolgu ma sakga a kaas gwawus. Maa sak yiigyol a kaasgwa, daah yuat mi ma pi amfani migin ayii gyol.